Oajaeteye arakuvo peva jare aratini vape jaeko oiko mopeti mimba kamello jeiva kua jaema mbaeti maratu oyapo kuarai jajiva, ivikuiti yeyeva esa okaru täta kavi yae supe jare mbaetivi aramuetete yimbiai porque ipuere ima okarumbae oiko porque jete ndipo kirai oyapo jaema jokua peguaraiño kua